Manahaky anizaomoa ñy tohiny ñy rehadrehaky toy: - "La misaotra anao lahy aho, la tsy haiko ñy ho nataoko laha tsy nisy anao nanoro lala ahy ro nanoro hevitsy ahy aminy ñy raha tokony hataoko iabiaby ".